Kah injo punna parisi battanga iya biasana anuji lampa kusuro halli ile diapetji do, kah iyatosse samara biasa na nainung-inung taua, tapi rie tosse tau rioloa iya biasa nasuroki anganu anganre pucu jammu maing kaleji injo nialle pucuna nampa nimissa langsungji nikarappu, mingka maing toa isse njo iya pa risi battangku ri pangaleanga anu pucuk kaliki, tapi anre kussei napallu injo kodong kah ramma-ramma kaleji, tapi wattuna ri tonjoang iya lampa-lampa hambangi kusaring nikantiang kukua napallu loro kapang inni, nah injo bede paling ampuh injo napuanga tau rioloa, ile paling ampumi injo ni inung tapi annaja nakke injo iya bela ka n nu pai injoke punna ni inungi, injo nakke biasana punna parisi battangku biasa napangalleanga mae ammakku anu <hesitation> kaliki, ataukah loka ntu mae nikanre-kanre tapi lebih biasana isse iya anu napasapuangi to ri battanna punna parisi i <hesitation> rie ntu nikua minyak kampa do nu putea ntu boto-botolona caddi, ampa lelleng pattongkona, rie to injo pole rikuangang pis, <hesitation> presker, punna injo piss a iya la pada todoji minyak kampa nu ripasisapuang ngase toji ri battang, rie injo pole kulangere biasa nakua taua loka jangang-jagang bede nikanre. Ka punna poso-posoki, kah iyanjo bede ilena nakuangangi tu mae tau rioloa, <hesitation> injo pole punna rie mae anghengoki ilena bede injo kulangere ere kaluku tappa ri inung, tapi rie isse njo tau biasa to tianang iya uh putepa njo mange anakna iya sallo ka punna nganui punna manami kah kasia minungi ere kaluku, tapi punna nakke to isse iya toto kalengku do punna lampa-lampa parisi battangku iya, kuinung iya diapetji, kah iya tong isseng di angangai anre dipisaringi passe parri-parrisiamo.